Pos ave que piensi: la cuchara de maera pa arremecel, las palas pa da-li la güelta, las espinças pa servil, los rallaoris, pa rallal, craru, los pelaoris, los cuchillus pa cuertal o pa mondal, los batioris pa borucal i los colaoris pa desseparal el liquíu. Assina sonin los achiperris que se me vienin ala cabeça. De seguru que si estó ena cozina me salin más.